þrjátíu ljósmæður hafa nú sagt upp á Landspítalanum eftir að níu uppsagnir bættust við í síðustu viku framkvæmdastjóri kvennasviðs segir deildina illa í stakk búna til að takast á við aukið álag stjórnarkreppu virðist hafa verið afstýrt í Þýskalandi í dag eftir langan sáttafund milli leiðtoga kristilegu íhaldsflokkanna sem sitja saman í ríkisstjórn harður ágreiningur hefur verið um málefni flóttafólks það er komin stór sprunga í glerþakið þetta segir nýr aðstoðarseðlabankastjóri í

fyrsta sinn í sögunni situr kona í æðstu stjórn bankans það er feluleikur að láta fólk ekki vita af því að það beri gen sem valdið geti lífshættulegum sjúkdómi segir forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar hann telur lífið æðra persónuvernd hafa stráfallið í Fáskrúðsfirði eftir mengunarslys í Loðnuvinnslunni á laugardaginn tvö tonn af lýsi fóru í sjóinn fjörugrjót er löðrandi og fuglar blautir af grút níu ljósmæður á fæðingargangi Landspítalans sögðu upp í síðustu viku og alls hafa þrjátíu sagt upp störfum á spítalanum deildin verður óstarfhæf ef þessar uppsagnir koma til framkvæmda að mati framkvæmdastjóra kvenna og barnasviðs Landspítalans meðgöngu og sængurkvennadeild er nú rekin á sextíu prósent uppsagnir tólf ljósmæðra á Landspítalanum tóku gildi um síðustu mánaðamót og aðgerðaáætlun spítalans hefur verið virkjuð framkvæmdastjóri kvenna og barnasviðs Landspítalans segir starfið hafa gengið þokkalega

hefur verið þannig séð rólegra hjá okkur en oft er en við bíðum eftir eftir holskeflunni sem við vitum að kemur segir að helst muni reyna á starfsemi meðgöngu og

þar eru bæði konur sem eru nýbúnar að eiga og konur sem hafa veikst á meðgöngu

sjálf þar sem konurnar fæða sé þokkalega stödd enn sem komið er ástandið sé þó metið

á hverri vakt en staðan sé mjög alvarleg ef eitthvað kemur upp einhver einhver alvarleg tilfelli hvernig eruð þið í stakk búin til að sinna því við erum illa í stakk búin til að sinna því en það reynir þá á þessa aðgerðaráætlun

sem gengur út á að útskrifa konur hraðar og fyrr og það verður erfitt við vitum það fyrir fram en þá þurfum

að gera það í meira mæli segir að ef yfirvinnubann skellur á um miðjan mánuðinn fari ákveðnir ferlar af stað en það er ekki efst í huga þessa stundina við erum

í mestu kreppuna núna með þessar uppsagnir sem gengu í gildi núna um mánaðamótin við erum að keyra á sextíu prósent mannskap á meðgöngu og sængurlegudeildinni og það er lítið

vitum aldrei hvenær næsti

alls hafa því þrjátíu ljósmæður

að meðtöldum þeim tólf sem hættu um mánaðamótin ef allt þetta kemur til framkvæmda verður deildin yfir höfuð

starfhæf ef allar uppsagnirnar taka gildi

ég hugsa ekki einu sinni svo langt við erum bara að takast á við ástandið eins og það er núna nei það mun ekki ganga það er alveg klárt leiðtogar kristilegu íhaldsflokkanna í Þýskalandi hafa setið á fundi í Berlín í dag og reynt að jafna ágreining flokkanna í málefnum flóttamanna deilan hefur ógnað samstarfi flokkanna í ríkisstjórn Angelu Merkel kanslara Þýskalands fundurinn var haldinn í höfuðstöðvum CDU kristilegra demókrata flokks Merkel innanríkisráðherra kom í dag var áður leiðtogi

systurflokks kristilegra demókrata í Bæjaralandi fundinum lauk undir kvöld og svo virðist sem einhvers konar málamiðlun hafi náðst í deilunni björn um hvort það sé leyfilegt að taka upp eftirlit á landamærunum og vísa

skráð í öðrum ríkjum Evrópusambandsins það olli pirringi innan raða kristilegra sósíalista í Bæjaralandi þaðan sem Seehofer kemur systurflokkur kristilegra demókrata sem sem Merkel leiðir og saman eru flokkarnir í ríkisstjórn með jafnaðarmönnum niðurstaðan úr kosningunum í fyrra þýddi að litli flokkurinn í Bæjaralandi fékk meira vægi

það tók mjög langan tíma að koma þessari stjórn saman

og festu í sínum stjórnmálum og ég held að það sé nokkuð ljóst að Merkel það það er komin stór sprunga í glerþakið þetta segir Rannveig Sigurðardóttir sem í dag hóf störf sem

Seðlabanka Íslands kona hefur aldrei áður setið í æðstu stjórn bankans

að vera fyrsta konan sem er skipuð í æðstu stjórn bankans ég held þetta hafi líka þýðingu

fyrir fyrirmyndir í þjóðfélaginu stúlkur þurfa að hafa sínar fyrirmyndir eins og strákar við vitum að fyrirtæki og stofnanir þurfa að hafa margbreytilegt fólk að störfum og ég held að það skipti máli

kvarnast eitthvað úr því með þinni ráðningu já það sé óhætt að segja að

komin stór sprunga í glerþakið þegar kona er skipuð í æðstu stjórn Seðlabankans í fyrsta sinn í tæplega sextíu ára sögu bankans Rannveig er skipuð til fimm ára hún var valin úr hópi fjórtán umsækjenda og var sá eini sem metinn var mjög vel hæfur í þeim fjórum flokkum sem horft var til við ráðninguna

starfaði sem hagfræðingur hjá bæði b s r b og a s í áður en hún hóf störf hjá

Seðlabankanum árið tvö þúsund og tvö hún segir þessa reynslu skipta máli með tilliti til þess að auka margbreytileika í stjórnun en verða þá í Seðlabankanum það er allavega ljóst að það er einhver sem þekkir til hlusta hún segir marga hræðast nýjar raddir úr verkalýðshreyfingunni en það sé mikilvægt að hlusta á þær fáir vilji hækka laun upp úr öllu valdi baráttan snúist frekar um að hún segist ekki koma til með að breyta stefnu bankans mikið enda flest verkefnin lögbundin en vill bæta tengsl bankans við fólkið í landinu ég held að það sé nauðsynlegt í nútímaþjóðfélagi að við leggjum meiri áherslu á að ræða og útskýra fyrir

taka þær ákvarðanir sem við tökum en eru oft óvinsælar óttast er að mikið af æðarungum hafi drepist í Fáskrúðsfirði eftir að tvö tonn af lýsi frá Loðnuvinnslunni runnu í sjóinn á laugardag í dag var unnið að því að safna saman grútarblautum fugli og róta yfir löðrandi fjörugrjót það er ekki geðsleg verkun á stóru svæði á leirunum í botni Fáskrúðsfjarðar þarna voru starfsmenn Loðnuvinnslunar að störfum í dag og freistuðu þess að minnka skaðann meðal annars með hreinsiefnum Guðmundur Jakobsson vinnur hjá Fjarðabyggð og hefur fylgst með fuglalífinu í firðinum hann spyr sig nú hvað sé orðið af öllum

sem þykir óvenjulegt á þessum tíma og sumar eru

það var verið að skipa út lýsi og það

eitthvað sem skeður hjá þeim og fer töluvert magn í hafið ég er búinn að vera að ganga í fjörur og reyna að hirða upp fugla sem ekki hafa geta bjargað sér þetta er búið að vera eins og og margir fleiri þú sérð varla unga

baðar fuglana upp úr vatni blönduðu

ég er búinn að fara með fjóra og sleppa þeim ég veit ekkert hvernig þeim hefur reitt af

er líka greinileg í smábátahöfninni og víða í fjörunni þegar lekinn uppgötvaðist lét loðnuvinnslan lögreglu hafnaryfirvöld heilbrigðiseftirlit vita og fylgist með framvindu mála við vorum að skipa út lýsi á laugardaginn og fyrir mannleg mistök var ekki nógu vel lokaður krani á útskipunarlögninni og við misstum í sjóinn einhver kannski tvö tonn af lýsi síðan fórum við í að reyna að hreinsa það sem við gátum

fella þetta út með sóda og olíuhreinsi yfirmenn hafnarinnar mátu það þannig að það væri ástæðulaust að koma með flotgirðingar eins og við vorum búnir að láta okkur detta í hug við erum bara að róta í yfirborðinu og reyna að koma þessari undir og svo erum við með olíuhreinsi til að draga úr þessu vonandi lendir ekki meiri fugl í þessu en gætuð þið þurft að það verður bara að koma í ljós umhverfistofnun segir til um hvað verður gert við ætlum bara að reyna að forða meira tjóni núna í augnablikinu þetta var bara mjög líflegt það var mikið af unga en þú sérð varla unga hérna núna þeir hafa bara drepist

náttúrulega í þetta og étur ungana þeir eru kannski að berjast um í olíunni og þá kemur hann og og hremmir þá forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir hlutunum snúið á hvolf þegar því sé haldið fram að persónuverndarlög geti komið í veg fyrir að mannslífum sé bjargað þeir sem þannig tali séu í feluleik Dagný Ósk Vestmann Gunnarsdóttir sem greindist nýlega með þriðja stigs brjóstakrabbamein sagði í fréttum RÚV á föstudag að upplýsingar um að hún bæri

genið svokallaða hafi legið fyrir löngu áður en hún greindist hún kallar eftir

þannig að þeir sem bera genið viti af því svo hægt sé að bregðast skjótar við Sigurður Guðmundsson læknir og formaður starfshóps um nýtingu erfðaupplýsinga sagði í fréttum í gær að málið snérist frekar um lögfræði en læknisfræði hann vísar þar í persónuverndarlög og stjórnarskrá Kári Stefánsson forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar telur Sigurð teygja sig langt með því að halda því fram að vandamál sem valdi lífshættu séu lögfræðilegt mál þvert á móti

segi lög að refsivert sé að bjarga ekki fólki úr lífshættu Sigurður snúi því röksemdum við fólki sé iðulega bjargað úr lífshættu án þess að fyrir liggi skriflegt samþykkti Kári telur ekkert í lögum segja að friðhelgi einkalífsins sé mikilvægari en allt annað mér finnst þetta skringileg túlkun og einhvern veginn hef ég það á tilfinningu að þar sem menn sátu í þessum vinnuhópi sem í voru nokkrir

læknar þá hafi menn látið skýran og skemmtilegan lögfræðing tala sig upp úr skónum Kári segir að vissulega eigi þeir sem ekki vilja fá upplýsingar af þessu tagi sinn rétt en þegar komi að lífshættu hljóti rétturinn til að fá að lifa eins lengi og mögulegt er að ráða Kári segist algjörlega sammála skoðun Dagnýjar Óskar

það er ekki líklegt að það sé nokkur kona á Íslandi sem er núna með brjóstakrabbamein

vegna stökkbreytinga

og er að bíða eftir því að deyja af þessum sjúkdómi sem hefði ekki viljað vita þetta

verið hægt að koma í veg fyrir hann

yfirgnæfandi mér finnst það vera feluleikur mér finnst að menn séu að búa sér til fjarvistarsönnun með því að vitna í lög sem lúta að persónuvernd með því að vitna í persónuverndarákvæði stjórnarskrár vegna þess að það er alveg sama hvaðan

kemur annars staðar en úr okkar erfðamengi þá björgum við fólki úr lífshættu ef við getum það fólk getur kallað eftir upplýsingum um hvort það ber genið á síðunni arfgerð punktur is Kári segir þá leið ekki nógu góða tuttugu og átta þúsund manns hafi skráð sig þar af séu um hundrað þurfi að

fjórtán hundruð manns til viðbótar tólf taílenskir drengir og fótboltaþjálfari þeirra sem festust í helli fyrir tíu dögum eru nú fundnir heilir á húfi það gæti orðið mjög flókin aðgerð að ná drengjunum út úr hellinum ekkert hafði heyrst frá fótboltaliðinu sem skipað er drengjum á aldrinum ellefu til sextán ára né

þjálfara þeirra síðan tuttugasta og þriðja júní eftir leit við erfiðar aðstæður fundust þeir loks í dag allir á lífi tveir breskir kafarar voru þeir fyrstu til að komast til þeirra um

tíu að staðartíma þrjú að íslenskum tíma tilkynnti fylkisstjóri að allir þrettán væri fundnir heilir á húfi gleðin var mikil þegar fregnirnar bárust

fjölskyldur drengjanna bíða

liðið var inni í hellunum þegar tók að hellirigna og það lokaðist fyrir innganginn síðan rigndi nánast stöðugt í heila viku sem gerði afar erfitt fyrir um helgina stytti upp þannig að vatnsdælur höfðu loks undan við að greiða leiðina inn hellarnir eru margra kílómetra djúpir og greinast í ótal svæði samkvæmt veðurspám er rigning í kortunum næstu daga því skipti sköpum að finna þá í næsta verkefni er að koma þeim út úr hellinum nokkuð sem er ekki auðvelt en til þess þarf að kafa læknar hafa verið sendir inn til að meta líðan þeirra og sjá hvort þeir eru í standi til að leggja í þá för bensínlítrinn hefur hækkað um rúmlega átján prósent á einu ári bensín á

kostar um sextíu þúsund krónum meira á ári nú en á sama tíma í fyrra félag íslenskra bifreiðaeigenda

fylgist með þróun bensínverðs hér á landi þegar tölur frá félaginu eru skoðaðar kemur í ljós að verðið hefur hækkað umtalsvert undanfarið ár í júní í fyrra kostaði lítrinn af níutíu og fimm oktana bensíni í sjálfsafgreiðslu rúmlega hundrað níutíu og þrjár krónur án alls afsláttar verðið hefur smátt og smátt hækkað og er nú komið í rúmar tvö hundruð tuttugu og átta krónur þetta er rúmlega átján prósent hækkun á einu ári meginskýringin er hækkun á það

síðasta mánuðinn hefur svo gengi það er ekkert sem telur þannig en fyrst og fremst er þetta hækkun á heimsmarkaðsverði þannig að þetta á sér allt eðlilegar skýringar já ef svo má að orði komast en auðvitað höfum við gagnrýnt það að við teljum álagningu eftir sem áður í megindráttum of háa hérna og við hefðum talið að það væri lag fyrir olíufélögin

að lækka sig Runólfur segir að þessi hækkun undanfarið ár geti kallað á töluvert aukin útgjöld fyrir íslensk heimili ef við miðum þetta séu fimmtíu til sextíu þúsund miðað við eitt ár miðað við hvað líterinn kostar núna

hann kostaði fyrir ári síðan þannig að sumarfríið verður heldur dýrara í ár er eitthvað til ráða til að bregðast við þessum hækkunum það er þetta hefðbundna að huga að akstrinum og svo eru margir að huga að því að breyta um orkugjafa og rafbílarnir eru á mikilli siglingu sem dæmi laxveiði í Vopnafirði hefur verið undir væntingum

Hofsá er hún aðeins helmingur af meðalveiði síðustu áratuga reynt er að auka laxagengd með því að grafa hrogn í

laxveiði er hafin í stóru laxveiðiánum í Vopnafirði Selá og Hofsá fyrsta daginn komu átta laxar á land í Hofsá á þrjár stangir og hefur fylgst með veiðinni dragast saman tuttugu ára meðaltal hefur verið rúmlega við vorum árið þar áður voru þetta um fimm hundruð laxar þannig að það er

en við viljum vera svona í kringum þúsund laxa hérna hann telur að þetta séu náttúrulegar sveiflur

til sjávar hafa verið ágætar síðustu ár og er aðstæðum í hafinu kennt um til að auka laxagengd í Hofsá voru síðasta haust grafin fimmtíu þúsund frjóvguð

raun í Miðfjarðará í Húnavatnssýslu aðallega verið að grafa á þeim stöðum þar sem laxinn hrygnir ekki þá erum við að stækka hrygningarsvæðið við ána í leiðinni þetta er bæði í ánni og í hliðarám þetta mun vonandi auka laxveiðina í framtíðinni veiðifélög hafa miklar áhyggjur af fiskeldi en regnbogasilungur úr sjókvíum hefur gengið upp í Hofsá ef lax sleppur úr

laxeldi þá fer hann

á Íslandi alveg sama hvar laxeldið er staðsett það gæti verið í uppsiglingu eitt stærsta umhverfisslys í Íslandssögunni ef allt fer á versta veg það verður aldrei sátt með þetta sjókvíaeldi nema það fari upp á landi í lokuðum kerfum rúmum hundrað árum eftir að norski landkönnuðurinn

Íshafi er skipið væntanlegt aftur heim í höfn í Noregi það gæti þurft að koma við hér á landi á leið til heimahafnar ef fjalir hefðu þær frá ýmsu að segja skipið var byggt fyrir norska landkönnuðinn Roald Amundsen og vígt árið nítján hundruð og sautján skömmu áður en hann hélt í annan rannsóknarleiðangur sinn norður á bóginn ferðinni var heitið um norðausturleiðina svokölluðu siglingaleið milli Atlantshafs og

Kyrrahafs þar sem stærstur hluti leiðarinnar er um

leiðangrinum lauk árið nítján hundruð tuttugu og fjögur skipið dagaði uppi í Alaska og var selt ári síðar sem hluti af þrotabúi

var nýtt sem flutningaskip eftir norðurströnd Bandaríkjanna og Kanada í kjölfarið nýttist sem geymslurými auk þess að hýsa útvarpsstöð þar til hún sökk árið nítján hundruð og þrjátíu við norðurströnd Kanada lítið spurðist til næstu áttatíu og fimm árin meðan hún marði á hafsbotni en árið tvö þúsund og sextán var tekin ákvörðun um að draga skipið á flot og koma því aftur heim í höfn fyrsti leggurinn er þegar að baki frá Kanada til Grænlands Jan sem stýrir leiðangrinum segir það góða tilfinningu að vera að ferja skipið heim

átt þrír til átta metrar á sekúndu á morgun skýjað með köflum og úrkomulítið en stöku skúrir vestan til vindur annað kvöld með rigningu

ljósmæður hafa nú sagt upp á Landspítalanum eftir að níu uppsagnir bættust við í síðustu viku framkvæmdastjóri kvennasviðs segir deildina illa í stakk búna til að takast á við aukið álag stjórnarkreppu virðist hafa verið afstýrt í Þýskalandi í dag eftir langan sáttafund milli leiðtoga kristilegu íhaldsflokkanna sem sitja saman í

ríkisstjórn harður ágreiningur hefur verið um málefni flóttafólks það er komin stór sprunga í glerþakið þetta segir nýr aðstoðarseðlabankastjóri í fyrsta sinn í sögunni situr kona í æðstu stjórn bankans það er feluleikur að láta fólk ekki vita af því að það beri gen sem valdið geti lífshættulegum sjúkdómi segir forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar hann telur lífið æðra persónuvernd

fréttatíma lokið og komið að íþróttum næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á rúv punktur is sjónvarpsfréttir verða á sama tíma annað kvöld klukkan hálf níu vegna beinna útsendinga frá h m í fótbolta en við segjum þetta gott að sinni veriði sæl